þið sæl og verið velkomin í Krakkafréttir nú förum við yfir fréttir vikunnar í síðustu viku var tekin fyrsta skóflustungan

að húsnæði undir sjötíu og sjö litlar íbúðir í Hveragerði álfar deila lóðinni með væntanlegum íbúum

og fyrstu íbúarnir flytja líklega inn eftir tæpt ár á reitnum er Álfhóll og var teikningum að byggingunum breytt til að taka tillit til álfanna sem búa í honum við lentum náttúrulega í svona smá skemmtilegri uppákomu það kom í ljós að hér hefur verið Álfhóll um langa hríð og við ákváðum í samstarfi við bæinn að breyta deiliskipulaginu og minnka byggingarmagnið í kringum

rými á svæðinu það eru kannski ekki allir Íslendingar sem trúa á álfa og aðrar

það er samt óþarfi að taka áhættu og því best að láta þennan álfastein í friði foreldrar þrítugs manns í Bandaríkjunum þurftu að fá dómstóla til að skerast í leikinn þegar sonur þeirra neitaði að flytja að heiman þetta undarlega mál byrjaði fyrir átta árum þegar

þrjátíu ára missti vinnuna og flutti aftur heim til

mömmu og pabba ég missti vinnuna fyrir svona átta árum og foreldrar mínir buðu mér að búa hjá sér svo að ég þáði það þau búa í Camillus í New York ríki í Bandaríkjunum og það er greinilega gott að búa hjá þeim leyfðu honum að búa hjá sér með því skilyrði að hann fengi sér vinnu það gekk svo hægt að á endanum sendu þau syni sínum bréf þar sem stóð að það væri ekki annað í stöðunni en að leita til dómstóla dómstólar sjá um að taka ákvarðanir í alls konar málum sem tengjast lögum og reglum

fannst hann eiga rétt á því að búa heima en dómari dæmdi hann á endanum til að flytja af heimili foreldra sinna verða ungarnir að fljúga úr hreiðrinu og vonandi er

Íslands í fótbolta varð á fimmtudaginn fyrst íslenskra kvenna til að keppa til úrslita í meistaradeild Evrópu Sara spilar með þýska liðinu

Wolfsburg og úrslitaleikurinn var við franska liðið

Sara Björk hefur verið öflug í markaskorun fyrir Wolfsburg í meistaradeildinni á leiktíðinni hún skoraði sex mörk í átta leikjum liðsins í keppninni þegar liðið varð þýskur meistari á dögunum og bætti svo við þýska

því miður tókst ekki að bæta við þriðja titlinum vann úrslitaleikinn fjóra eins og er því Evrópumeistari þriðja árið í röð situr eftir með sárt ennið til að bæta gráu ofan á svart meiddist Sara Björk undir lok leiksins og þurfti að fara af velli

gengur bara betur í næsta úrslitaleik vísindamenn sem notuðu ALMA sjónaukann í Chile í Suður Ameríku fundu óvænt merki um að stjörnur eða sólir hefðu fæðst

í alheiminum aðeins tvö hundruð og fimmtíu milljón árum eftir að heimurinn varð til í Miklahvelli þetta hljómar kannski eins og mjög langur tími en er dálítið svipað því að finna mynd sem tekin var af þér aðeins

nokkrum mínútum eftir að þú fæddist ALMA er sjónauki sem samanstendur af sextíu og sex loftnetum

ljós frá köldustu stöðum himingeimsins en líka frá fjarlægustu fyrirbærunum svoleiðis fyrirbæri gefa frá sér það sem við köllum innrautt ljós

hiti er dæmi um

þessi uppgötvun er mjög spennandi því að hún færir okkur nær því að sjá hvenær fyrstu stjörnurnar kviknuðu í alheiminum við viljum vita það af því sólin okkar pláneturnar og þú og ég erum búin til úr efnum sem seinni kynslóðir stjarna bjuggu til þegar þær sprungu í

tætlur því mætti segja að það sé verið að skoða það hvernig við urðum til fyrr í vetur hittum við átta ára íslenskan listamann Rúnar Loga Guðjónsson sem hafði sigrað í samkeppni um hönnun á

Rúnar sendi inn myndir í teiknisamkeppni IKEA en teikningin hans var eitt af þeim fimm

listaverkum sem sigruðu keppnina þetta var í fjórða sinn sem keppnin var haldin og áttatíu og sjö þúsund teikningar allsstaðar að úr heiminum voru sendar inn allur ágóði af sölu fer svo til góðgerðarmála sem tengjast börnum bláa skrímslið sem Rúnar setti á blað er nú orðið að alvöru

foreldrar Rúnars eru skiljanlega að rifna úr stolti og

ákváðu að koma honum á óvart og mæta með tuskuskrímslið í skólann til hans snemma á tuttugustu öld veiddu menn of marga og stofninn var orðinn mjög lítill Bandaríkin Rússland Japan og Bretland gerðu þá með sér samkomulag um að hætta

í dag er hann víða í fullu fjöri þótt búi ekki á alveg jafn stóru svæði og fyrir tæpum hundrað árum í Kaliforníu í Bandaríkjunum eru nú um þrjú þúsund og þeim fer fjölgandi þá leita þeir á önnur svæði en bandarískir líffræðingar segja að það taki sinn tíma það eru engir

Íslandi en þeir eru ekki ósvipaðir minki að stærð og útliti íslenska landsliðið þarf að huga að ýmsu fyrir h m í fótbolta og það skiptir miklu máli að þekkja vel þá sem við spilum á móti Eiður Smári Guðjohnsen hefur kynnt sér fyrstu þrjú liðin sem við mætum á mótinu í þáttunum andstæðingar Íslands í þáttunum fá áhorfendur að kynnast Argentínu Króatíu

og Nígeríu sem en þar er líka verið að skoða menningu og mannlíf landanna fyrsti leikurinn

Argentínu og það er nokkuð ljóst að það fer mikil orka í þann leik það þarf kannski sérstaklega að passa leikmann númer tíu messi sem er einn sá besti í heimi

þarf líka að varast líkamlega sterkt lið Nígeríu og spila boltanum ekki of mikið á milli samkvæmt

í Nígeríu en hún laumaði því að Eiði í viðtalinu að bakverðir liðsins væru hugsanlega veikur hlekkur sem Ísland gæti nýtt sér Króatía er þriðja landið sem við mætum og líka það lið sem við þekkjum best eiður var sjálfur í landsliðinu árið tvö þúsund og þrettán þegar Ísland rétt missti af sæti á síðasta heimsmeistaramóti króatíska liðið hefur oft

okkur erfitt og við þurfum því aldeilis að passa okkur á þeim stærsta fiskabúr í Evrópu var opnað á ný eftir tveggja ára vinnu

sædýrasafnið í norðurhluta Frakklands er það stærsta í Evrópu nokkrum tönkum var bætt við og nú er hægt að sjá um tvö þúsund og fimm hundruð tegundir sjávardýra í gegnum risastóra glugga samtals búa

rúmlega fimmtíu og átta þúsund dýr í

sleggjuháfar sem koma alla leið frá Ástralíu þar er líka stórt kóralrif sem laðar til sín margar smærri dýrategundir safnið hefur verið mjög vinsælt enda ekki á hverjum degi sem hægt er að skyggnast inn í dularfullan heim hafsins venjulega koma rúmlega milljón gestir á ári til að skoða dýralífið veðrið í maí hefur ekki verið upp á marga fiska víða á landinu í Reykjavík hefur rignt á hverjum degi í mánuðinum hingað

til og rigningarmet var slegið í gærmorgun það eru tuttugu og níu ár síðan það rigndi svona mikið í maí úrkoma er venjulega mæld í millimetrum í maí árið nítján hundruð áttatíu og níu mældist

rigningin hundrað tuttugu og sex millimetrar það þýðir að hundrað tuttugu og sex millimetra

lag af vatni myndi safnast á jörðinni ef það sigi ekki ofan í hana strax í gærmorgun voru komnir rúmlega hundrað tuttugu og sjö millimetrar og enn er mögulegt að það bæti í samtals

hefur rignt næstum hundrað og þrjátíu milljörðum lítra það dygði til að fylla um sjötíu þúsund

rétt fyrir sér að því leitinu til að á þessum tíma árs þá er venjulega ágætt veður í görðum við þurfum að fara nokkra áratugi aftur í tímann til að finna jafnmikla úrkomu á þessum tíma og hefur verið á meðan maí hefur verið leiðinlegur víða hér á landi upplifa Danir nú hlýjasta maímánuð frá því mælingar hófust hitinn í

Danmörku slær rúmlega hundrað ára gamalt met svipað er uppi á teningnum í Svíþjóð og víðar í Norður Evrópu þar sem víða er blíðskaparveður það er samt algjör óþarfi að gefa upp alla von og flýja til sólarlanda veðurfræðingar segja að

þótt veðrið í maí hafi ekki verið neitt sérstakt gætu sumarmánuðirnir verið góðir við skulum bara vona að það verði svoleiðis franska hljómsveitin aðdáendum sínum skemmtilega á óvart með því að halda tónleika í háloftunum við Tianmenfjall í Kína hljómsveitin hefur haldið tónleika á Fílabeinsströndinni í Frakklandi og Alsír

en þetta voru fyrstu tónleikar hennar í Kína hljómsveitin kom sér fyrir á línum sem voru spenntar á milli kletta og spilaði svo þar fyrir áhorfendur þau sýndu líka hæfileika sína í því að ganga á línum eins og í sirkus sem betur fer voru meðlimir hljómsveitarinnar festir í öryggislínur því það voru eitt þúsund og fjögur hundruð metrar niður á jafnsléttu það er um það bil jafn hátt og ein og hálf Esja flóttamaður frá Malí var ótrúlega fljótur að hugsa þegar hann bjargaði lífi fjögurra ára barns í París um helgina þetta ótrúlega björgunarafrek náðist á myndband og nokkrar milljónir hafa horft á maðurinn klifraði upp um fimm hæðir á fjölbýlishúsi þar sem barn hékk fram af svölum hann er tuttugu og tveggja ára gamall og heitir

gassama kom til Frakklands í september á síðasta ári í leit að betra lífi eftir björgunarafrekið hitti hann en það þýðir að vera formlega skráður íbúi Frakklands sagði forsetanum frá því að hann hafi ætlað að fara að fá sér að borða horfa á fótboltaleik með vinum sínum þá sá hann barnið hanga fram af svölunum og þaut af stað til að bjarga því Macron sagði að Gassama gæti orðið mjög góður slökkviliðsmaður

er um það bil eitt af hverjum fjórum sex hundruð og níutíu börn sem voru tólf ára og yngri fengu laun fyrir vinnu í fyrra og þrjátíu og sjö sem voru yngri en fimm ára svo ung börn vinna oft sem fyrirsætur eða leika í leikritum börn sem eru yngri en þrettán ára mega bara fá borgað fyrir að taka þátt í menningar eða listviðburðum og íþrótta eða auglýsingastarfsemi þá þurfa þau að fá sérstakt leyfi Salvör Nordal umboðsmaður barna segir að það hafi lengi verið lögð áhersla á vinnu og dugnað á Íslandi það sé svolítið viðhorfinu í mörgum þeim löndum sem eru nálægt okkur Salvör segir að það sé mikilvægt að foreldrar og vinnuveitendur séu meðvitaðir um að vinnan bitni ekki á námi barnanna hvíld eða tómstundum finnst þér vinnan stundum bitna eitthvað á náminu það fer eftir hvað ég

vinna mikið en stundum getur það bitnað já sérstaklega ef mig vantar pening þú veist foreldrar geta stundum ekki átt peninga fyrir börnin sín þannig að sumir verða bara að vinna fyrir sjálfu sér listahátíð í Reykjavík verður sett í þrítugasta og fyrsta

á morgun og hún stendur til sautjánda júní margir stórir listviðburðir verða á hátíðinni og spennandi verkefni þar sem áhorfendur taka þátt og alls kyns ókeypis viðburðir um alla borg á morgun verða sinfóníutónleikar í Hörpu en sjálf

verður

þar sem sjö metra háar risaeðlur ganga um miðbæinn það er hollenskur sem stendur að sýningunni þetta verður líklega í fyrsta sinn sem risaeðlur stíga á land á Íslandi eða kindurnar er kanadískur

verður með útileikhús við Veröld hús Vigdísar þar klæða leikarar sig eins og kindur og haga sér eins og kindur það er því nóg að skoða og við skulum vona að veðrið verði sem allra best sjálfkeyrandi hafa nú tekið til starfa í borginni Shanghai í Kína bílarnir sjá um að sópa sérstakt

hverfi borgarinnar og geta klárað verkið á innan við tuttugu mínútum þeir ganga fyrir rafmagni og eru útbúnir skynjurum og gervigreind skynjararnir virka svolítið eins og augu sem nema ljós og fjarlægðir og þeir aðstoða bílana við að sópa réttar götur klessa ekki á og leggja svo þurfa þeir auðvitað að fara eftir umferðarreglum eins og aðrir vegfarendur svona sjálfkeyrandi bílar virka bara á

svæðum sem eru sérútbúin fyrir þá verður spennandi að sjá hvort svona bílar verða fengnir til Íslands þá er komið að síðasta

síðast skoruðu krakkarnir í Kirkjubæjarskóla á Breiðagerðisskóla og við spurðum þau við ætlum að fara í útilegu við ætlum að fara í sumarbústað við ætlum á ættarmót

til Tenerife ég við erum að fara í fyrsta skipti til útlanda við ætlum til Vestmannaeyja við

þökkum kærlega fyrir okkur í vetur þetta hafa verið viðburðaríkir mánuðir og sem betur fer höfum við ekki gert nein mistök eða næstum því engin við sjáumst aftur í september hafið það gott í sumar

ég var bara hugsa eitthvað allt annað sem í ár ég er bara ekkert að lesa textann